الرياضات العنيفة او القتالية اكيد يعني هاي يبغيلها قوة يعني مو اي شيل ايه مثلا الكاراتيه المصارعة ايه... ماادري بعد إذا الجمباز اما الرياضات ال الي يبغيلها قوة قليلة يعني بتكون مثلا القولف والمشي اشياء جذي يعني ما تتطلب قوة عودة